Sakita semuor-ruor pe'en ne'en sakita semuruor pe'en ne'en tu gagawelako dana werako dana toyo tu mantuk de tarenapolo neke kurinsing sawi lako dana mine gaga mutusin ruor-ruor mambo uti'i ele-ele kelakong uti aduh tambu na ti mengkilat gaga mokan dari tu nea ta dana wotusuwolen terean ngengetu makele os pe'nde entah erekelako wona kendis rumaing buup nati o odo minedona passa ominedo danaker ngan dana kerngan ni ai ni tumpa none tua pe'en de'en asiapakutu medi makedana keringanan dana-dan-dana kerngan ti'i empo-empo tuo siwon wo tudu tu un mabura ni tu pane palele udutu aki palelean tempo jaman malele ki palelean kalau jaman sekarang mangemalele kipalelean jadi maentu burat ni tu de mange leile tadudutuk Jadi mosti kita madutu dana keringan ya'ai madana ti'i torong maing paei talak kutun pe entu pakoe dana ne tonsea sedap rimai di tumpopo moosiwon maburani tuto pakang talakkeriangkan embut trimaitu ni tu nei teda lako netu atu mosti madutu angemo empopona naika mupasi won wora ma'tui makang kang toro toi palele nudutu gaga maam bu'u ti'i mantu bu'uk peilekeng ta puti mo satu winea lako dana popoti odo ereken tundi dem kang ko gaga jadi satu nei patu nei tu a mosti tu palelean ta domutu dana keringan pe'nde enta matu pawi tatum pe'en pawetu sen'deen wotu palele ta wudu gaga rimai